जॅज़ म्युझिक च्या खासळपां म्हटल्यार स्विंग आनी ब्ल्यू स्वर, तार, पोलिरिदम आनी इम्प्रोवायज़ेशन, जॅज़ म्युझिक माणसांची क्रीएटिविटी वाढायता। जॅज़ म्युझिक मेंढवाच्या तरंगाक चालना दिवपाक सुध्दा शकता जेंचा लागण क्रीएटिविटी चो स्तर आनी वैर जाता। मांशन असले वाध्य वाजावक शिकंक जया जेनचो तेंका खूप बारो फायदा आसा।